Namako tena akaiky anakah zany eo am'telo eo, raiky zay zao meilleur ami-ko mitovitovy mbola izy zany zaiko tao raiky mbo zandriko tao raiky eo i eo amin'ny vignt trois ans zany; de raiky fahatelony valo amby folo tao, lehilahy iaby reo; de raiky farany dix sept ans zany fito amby folo tao, io moa zany vao nagnagny boaky ivelany agny vetivety izy de zay zany tena namako farany tena akaiky anakahy mihitsy. <noise>